א געשיר וואשער מאשין ווערט גענוצט צו וואשן געשיר. ס'- מ'לייגט אריין אלע געשיר אינעווייניג, ס'האט צוויי שטאק אזויווי, און מ'לייגט אריין די זייף אין די האלטער, און מ'מאכט עס צו, מ'שטעלט עס אן, און ס'וואשט אליין אויס די געשיר מיט זייף, און ס'שווענקט עס אויס מיט וואסער, און ס'טריקנט עס אויס.